Ooo <hesitation> yɛbɛtim aatena aberɛ a yɛmfa abɛɛfo mfidie biaa nni dwuma. Fa baabi yɛbɛtim. Fa baabi so deɛ yɛntim firi sɛ wiase no, adeɛ akye adeɛ asa yi ne mmerɛ no so ɔɔkɔ n’anim ne nnoɔma ɔɔsesa nti wobɛhu sɛ tete no ne kanea mpo nni baabiaa nso ne bɛtim tena ma ne yɛ yie nso nnɛ ɔnam sɛ nnoɔma asesa nti no, kanea dum a ne wiase nyinaa ayɛ sum. Bosome biaa nni hɔ a ɔbɛhyerɛn ama woahu baabi. Na afei so no, yɛse sɛ kane no, asɛm si wɔɔkɔbɔ amanneɛ a, afei ne yɛɛbɛfa nnipa no sɛ ha ne Kumase, ha ne hefa a, akyirikyiri koraa a gye sɛ nnipa no ɔɔbɛnante aakɔ. Ne nyinaa ne ɔyɛ brɛ. Ne ɔha nnipa. Bi wɔ hɔ ne ɔkɔ a ɔnsane mma nso nnɛ abɛɛfo nnoɔma ahodoɔ nti no mobaa fon wɔ hɔ, asɛm si a noaa di sɛ woafrɛ nnipa no ne nyɛ nnoɔma nyinaa so ne yɛde abɛɛfo mfidie yɛ. Sɛdeɛ fɛɛse no, ne amanfoɔ fa so dware kane no, nnɛ bɛfa so dware. Binom bɛdware mfikyire. Bi sa nsuo gu rɔba mu de kɔdware saa. Nnɛ so baabi wɔ hɔ a, ɔnam sɛ nimdeɛ kɔ anim ne abɛɛfo nsɛm nti no, yɛwɔ afidie wɔ hɔ a nnipa tim kɔda mu a, ɔnoaa tim dware wo ne adeade. Sɛdeɛ ne fɛɛse ne amanfoɔ de bɛ nsa nnoɔma no, nnɛ bɛde si nti yɛbɛtim aatena a ɔnka yɛ ho ne afei so yɛntim ntena a aberɛ a ɔnka ho nti ɔyɛ hɔ ne hɔ.